طبعًا إذا كان بإمكاني إني <hesitation> يعني أتعشى مع شخصية تاريخية ،أبى أختار غاندي <hesitation> بشوفه رمز للسلام ،والمقاومة السلمية ، وأحب اعرف كيف كان <laughs> يفكر ،ويتعامل مع التحديات اللي واجهها في حياته، أريد أسمع قصصه عن النضال من أجل الحرية وكيف قدر يوحد الناس من مختلف الخلفيات، لأجل هدف مشترك وموحد.